Salah satu perkhidmatan awam yang saya rasa paling penting untuk sesuatu komuniti ialah perkhidmattan Grab.

Cara mencari peguam di negara saya adalah mengunjungi syarikat guaman yang berdekatan.